Mas yajxon yë ka'ay ukyë jawey ko'o yë yon myaj mëxëdotëp yë aceite yë akat's a'ax tyopyë winkë jyëwëy padyëch dun kay mëdë yë animal on.